Stüdiu cun d'auti giucatur cume cume a s'fa, le varie mosse e vaire vaire pedin-e ëntà büté e cume e cume bugeie e pöi prövu da sul, magara a giöghi a scacchi sël sël computer